خلال عام اقرا حوالي ثلاثه اربعه كتب لا اكثر <hesitation> و خلال حياتي تقريبيا يمكن <hesitation> عشرين كتاب لا اكثر